कच्छुओ एक अनोखो जीव हवे <noise> अनमे शरीर माथे एक कवच हवे। खत्रोन हवे जणा ए बनमे वद जावे कवच में और यो घनो धीरे धीरे हिंडे और यो पानी में भी रह सके। कई कच्छुआ पानी में रेव वाला हवे और कई जमिन पर रेव वाला हवे।